تصور کٔرِو زِ تۄہہِ چُھو پانہٕ پیدل جنٛگل تَران پیٚوان۔ تُہۍ کِتھ کٔنۍ چھِو تیار کران؟ تصور کٔرِو، اگر مےٚ کُنی زٲنۍ جنٛگل ترٛاوُن پیٚیہِ۔ بہٕ نِنہٕ تِم ہتھیار یِم مےٚ حِفاظتس منٛز مدتھ کرِ۔